Nɗika laka nɗi kirathir viri ko jiran pipi, ka harti nya bwa tana tirala, amma sai mi sila mji aɗiwa, ƙi ntsi shiru kutadi mɗa ɗiwa, mi tsak si ta tuwa, mi tsak thli tuwani, to nri nginaka hur tig nga kitsi bwbew kara puta ata mya difa nga, mi ngi ko mzir tsuwa, mi mzirin ki tuwa, to shagurari. Nɗiƙam a nu shagara mzirni, sai ngi ra bulu uwanga kamnya nɗikani ƙra uwani ata kratha mzirni, ngini nshang nɗika, ƙamnya aviri anti tana kotha, anni ta nɗena kathi timeiwa, ta nɗena mwa ɗiɗipiwa, tsa nɗena mwa tahiwa, avirma sai mi sila mɗa aɗiwa, anti tana si kata tira ata ƙira ɓwa nga, anti mi ta tira ata kira mbwanga ko nga bila a tsitsi anti ta si ka tira wuit ko tsa lulu, tsatsa tsa mlu, to ngini ko birbir a tsir nga mi ngi ka hur ni, nga puta mnya ɗifa nga birbirni, to shangurari aɗiya kiy mzir niwa a kwa kuta ngi wa, amma ta tak tira tsulu ka tuwani, mi ngi ka mzir, ma nɗika tuwa anti tsa tuwo tsama nga gabila hankala mzioniwa sai girra bara lar kuzuku akwa vir ku zukunati nɗa wut kan ndari, ma apanwa nɗa pira kan na ɓu nɗikani, kamnya shagwa ndikeni ki nuti shagwa ri, mi apanwa ki nuti uwani ka kuli kan ɓu uwani. A adikani, taɗe na kathli timaiwa san mi aviri saka nati sila mɗa aɗiwa, saka laka ma nga gati tuwani wa, sai ni mzirma kuwa tuwa, to ani nɗikam ki lukwa krarar tharri. Nɗa pila mwajiri ka jirra ɓu uwa, mi njira ɗi ra ɓu uwarwa, ngini nɗika ana tsini ngini nɗika nati tana mwa ariri, mi kamnya angerara sai mi ta bwa, anti wul a tsitsi anti ta katalanga heni, kata ɗinga tuwa, kata ɗinga tuwa, nga sin bwati ta tawa, tin ngasi wut laka ta kira sirpi, laka tak barti nzanbwa, laka tatsi window, amma tuwa ni a kata langa hem tsuwa, angerara tuwani ana kata la mɗa heni, ngini an ƙthiar angerara, ga wutiniwa amma ga sidi sakan ti tsa lubwawa, an kthirir ange rara, amma ndikani ani mi tak tiramta sai ngi kitsi biur bur kera puta ata mnya difa nga mi ngi ka hur, mi nga ɗi ka hur tsuwa, mi mzir a kila nga tsuwa ko gan harari miri, mi tsak thli tuwa ti ta ngat tuwa nɗi kam, to shagurar nɗikani ki si a ta ki rari tsuwa, dole sai ngira ɓu uwani, ta shinanzi nan da nan kata ulan ti tsi tin nga pila nɗikan diya ana tsini sai ndira ɓu uwani, kadi ɓu uwani kan ɓu kira tha nga kamnya mziani ka shishn ɗinka ni kata libila kaza nzari, an suna ana mwa aviri, mi vir ƙi hara atakar.